Fômba fampiasan̈a aspiratera ten̈any mahomby zen̈y aminaka ampiasain̈a isan'andra zen̈y izy. Tsy ambesana koa fa maro mivory eo zen̈y laposiere jiàby zay vao mamafa izy fa isan'andra. Avô amin'jay zen̈y diovin̈y zen̈y atao par latoro zen̈y fan̈anaovana izy amin'zay tsisy adin̈a zen̈y famafana raha io.